Ma ei mõistaki sääntsele küsümüsele vastata, selle et ma-i tiiäq, midä tuu all mõtõldas. Ma <hesitation> panni esiki, tõlksõ ärq, aga ma iks ei tiiäq, midä tuu tähendäs, nii et ma lihtsalt ütle, et riiklik julgõolõk om väega tähtsä.